Wo woìɔ sèè wò woàŋ wààŋ wo nyɛ̀lɛ̀, wò kɔ̀à wo ɓèmè, wò kɔ̀à wo ɓèmè e e e, wò jowo ko fùùiŋ wo sɛ̀ɛ̀ wɔŋ sieɔ̀ wɔŋ nyaȧuŋ nɔɔ̀ŋ, wo ɓèmè maŋ, maŋ, maŋ sie tùwa màŋ, miìŋ wò nyilià jieuŋ nɛ̀.